Kanadiyi kanadiyi aa ni sun klan tumu manimen, nin katte ayi kidangu? Kanadiyi awo niyi manimen nin katte kida kadaa te, ayimia kida ti kanaa kan kanadi tenu tuwu cadu klan citilli bo, anaa nangando kanadi matti. Kida ti kanaa kidenimia ti klanga nonumbuwa ko, kuru klanga fandimiro dowoforo niyi kanadi ngonun do klanga fandimi, kida klanga fandimia do yadun klanga tilimi. Sobowo adi nangando kanadi ti kidaye asasngu, ayiye awo manimia ngayo asasnga kanedu, kanedu lawu awo wacina bo, kanaa kayiroyi fada citandi kawungayi furci cidi dowo nja cukuru nuyia adi ma kanadi bo, kida kanadi boye kanadi diyiya woli wolliro dumu kida yadun klan tilimi. Dayi kanaa awo la kraye di kraye di, kra la klangu notunuye di, ngaayowaye niyi kanedu tambua tumu dumu lim bo, ayi dumu lim bomea awa niro walla kotulaya da kanuma kanedu tambuyediwa dowun kulonumu dunimi, kan kanadeayi do cadu. Yan kanaa awo bulin ndinan catandiso, yan kanaa awo bo la mayo codiso ngayowaye, awa kanadu ngoyo jedi, kalaco jedi, jedi kalaco jedi dowo nja loku klanga cafandea, loku kalkalnga cafandea do catandi, jili kanaa awo akedea adi, kan kanadi tenu tuwu ayiye di bo, ayimia awo klangu nottunu di awo bulimso klangu nottunuso, awo nonumbu kadaa te, anaa nangando awa ngaayo klanga kalkallo fandun, halnga ngaayo limia do yadun klan. Kanaa yan zaman kurembea, debeaso ngaayo yamma jahillaá nangando, kam jahil di kanaa kanedu tambua tumu klanga lanņum bo, tumu awa daa ilimnuma yim bo, dayi anaa nangando tendi sabur ngoyo kanadi ngoyo, kanadia lan do yangedea ngaayo ngalayei. Kuru kanaa kam kan rekolso awoso ngayewaye, kam la kanaa faamnga kurngowu diye, faamnga korngowu adi ni kanadi tambua tumu ngulurum bo, kra kanaa kra malummaye anayedi. Awo ilimro dradirna do, kan kanedu tenu tuwu tiyi cili bo̧, tuwu kan do- ye fileyiri bo- ye wulciri bo- ye, dayi kanadidi awo ayiye asasnguwo, anaa nangando kanedu. Jewuro muhim, aa la yadun lan njutulo di ille seyi kanadin do kanadin lawu walci bo. Dayi kanaa kan laan yiralimiwaye kal newuyiwa kal, ni kanadi tambua rawunum newum bo. Kulo barenimiwa ko ni kanedu tambua rawunum kulo barenun yadun klan tulum bo, ayiwaye kanaa aa kidaso, kraso, ayi dimiwaye kanadiawa nglawo, kanadi tambua rawunum ayiye dum bo, awo ngaayo walla katten dunimi, walla njirayiro dimi, kan kanadi tenu walla awa do njirayiro jidi, walla katten duyi, anaa kidangu. Dayi kaneduye kidangu di, kaneduyi njuko, ayiye kalkallo fandum dimi ye yadun klan tilimi ye.